මම වැඩි වශයෙන් පානය කරන්න කැමති <hesitation> බෝතල් කළ ජලය. නමුත් <hesitation> හැම අවස්ථාවකම බෝතල් කළ ජලය පානය කරන්න නොලැබෙන නිසා <hesitation> පිරිසිදුව <hesitation> එන ටැප් ජලයත් පාවිච්චි කරනවා. <hesitation> නමුත් <hesitation> විශේෂයෙන් සකසන ලද <hesitation> එහෙම නැත්නම් <hesitation> විශේෂයෙන් පෙරන ලද <hesitation> වතුර <hesitation> බෝතල් කරලා <hesitation> අපිට වෙළඳපොලේ <hesitation> මේ වන කොට ඕනෑතරම් <hesitation> මිළදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. <hesitation> ඉතින් <hesitation> එවැනි <hesitation> ප්‍රමිතියෙන් යුතු <hesitation> වතුර බෝතල් <hesitation> මම ගොඩක් වෙලාවට ළඟ තියා ගන්න වග බලා ගන්නවා. මොකද <hesitation> ඉතා පිරිසිදු <hesitation> පානීය ජලය පාවිච්චි කිරීමේ <hesitation> වැදගත්කම <hesitation> මම <hesitation> දන්න නිසා <hesitation> නමුත් <hesitation> යම් යම් අවස්ථාවලදී <hesitation> ටැප් ජලයත් <hesitation> පාවිච්චි කරනවා මගේ <hesitation> දෛනික <hesitation> ජල පරිභෝජන අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම සඳහා.